Ka'a ja kaayuundo ku ve'endo tiuku ndiuukundo in cepillu xuuka'ando ja <hesitation> tniindo color nkuiitando kuuta'avindo maa ja io vitnaa tadama tiempu ka ja ka'ando ndeé anteka tiuku difícil cepillo njiaa kuja iondo kuee ndaakuñuun tiuku janda'avindo koo nimudo yuunka xe pintando ku ve'endo.